Raha hoe izaho no olona farany indrindra eto an-tany a, ny ataoko de <hesitation> manohy ny fiainako aho, misakafo aho, matory aho, milalao aho, izay no andaniako ny androko.